Hoolaare hakkunde yimɓe huunde wonta ɗon cemmbinde to hoolaare ɗo ɗum alaayi fewindirgo ɗum accan ɗum ustodira e hamre ndem mbo ɗum alita ñaamindirki amaana.